แรกแรกได้เงินมากะสิบ่เครียดปานใดดอก พอแต่สิ้นเดือนพู้นแหล้ว ยามเขามาทวงเอาเงินมันแฮ่งสิเครียดคัก

มี มีบักคักเลยล่ะ สำหรับคนที่กู้แล้ว เอาคนรอบข้างไปค้ำนี่ แฮ่งมีหลายคัก

คันในอนาคตมันจำเป็นกะบ่แน่ดอก ข้อยอาจสิกู้อยู่ ห่าเอามาลงทุนเฮ็ดเปิดร้านเปิดหยัง ขายขอกขายของหั้นดอกหวา

ข้อยบ่เคยกู้จากสหกรณ์ แต่ว่าข้อยคิดว่าดอกน่าจะถืกกว่า เพราะว่าสหกรณ์เขาถืกว่าถืกต้องการจั่งใด หั้นรายได้ถืกเป็นจั่งใด

การวางแผนการเงินนี่สำคัญ เฮาต้องเบิ่งว่าเงินที่เฮากู้มานี่เฮ็ดจั่งใดมันจั่งสิออกดอกออกผล เฮ็ดจั่งใดจั่งสิสามารถเฮาหนี้เขาเบิดได้ให้เร็ววันเร็วก้ง หรือตามกำหนด

การเก็บออมนี่กะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเดะ กะบ่ต้องไปกู้เงินผู้ใด กะบ่ต้องไประแวงว่าผู้ใดสิมาเฮ็ดหยังกะคันกะกู้ไปแล้ว กะบ่ต้องมากังวลว่าเจ้าหนี้กะสิตามกะบ่ สิเฮ็ดจั่งซั้นจั่งซี้กะบ่

ข้อยว่า ม. ต้น นี่จำเป็นที่ต้องรู้ เพราะว่ามันสำคัญต่อชีวิตของเขา ขึ้น ม. ปลาย มาบางคนกู้ กยศ. กะมี

ที่จริงข้อยกะบ่อยากมีหนี้มีสินแหล้ว หั้งแต่ว่าหนี้สินสิเป็นกะกระตุ้นให้กะหาเงิน ข้อยเลยต้องเลือกมีหนี้มีสิน

สำหรับบางคนกะได้ แต่สำหรับบางคนกะบ่ได้ บางคนกู้ไปไปลงทุนเฮ็ดพัฒนาธุรกิจกะได้ บางคนกู้มามานอนเฝ้า กะจนเบิดกะมี

คันถามว่ากู้หลายบ่ คันสิเทียบกับค่าเงินสมัยแต่กี้กะบ่ต่างกันปานใด หั้งแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนั่นล่ะ คันเศรษฐกิจดีกะบ่กู้หลาย แต่คันเศรษฐกิจบ่ดีกะสิกู้หลายจักหน่อย

เฮาควรรู้เรื่องของภาษีได้หลาย เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้เฮา แล้วเฮาเรื่องที่ละเอียดอ่อนเฮา

ทุกคนควรสิเสียภาษี เพราะว่าเมื่อสิ่งที่เป็นส่วนกลางเสียหายมา เฮาสามารถเฮาภาษีนี้ในการปรับปรุงดูแลได้ เฮาบ่ต้องมาเกี่ยงกันว่า เจ้าออกน้อย ข้อยออกหลาย

บางสำหรับบางคนกะเป็นหน้าที่ สำหรับบางคนกะเป็นภาระ เพราะว่าเขาต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่าง เทิงค่าเรียนลูก เทิงค่านั่นค่านี่ เขากะคิดว่าภาษีน่าจะเป็นภาระ

บางคนอาจจะมี หรือบางคนอาจจะบ่มี แต่ว่าเรื่องสวัสดิการนี่ตัดออกได้เลย ประเทศเฮาต้องมีการจ่ายภาษี

กะบ่มีภาคอีสานนี้เนาะ บางคนเขากะสนใจ บางคนเขากะบ่สนใจ แต่ว่าส่วนมากน่าจะบ่สนใจ เพราะว่าเขาเสียภาษีทางอ้อมอยู่แล้ว

อาจสิเป็นเพราะว่าเขาสิได้รับสวัสดิการ จากลูกของเขาจากค่าเลี้ยงดูหรือว่าค่าบำรุงต่างต่าง ที่เขากำลังรับผิดชอบอยู่กะเป็นได้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

เมื่อมีของที่เป็นส่วนกลางเสียหายมา เฮาบ่ต้องจกออก เฮาบ่ต้องมาเกี่ยงกันว่าเจ้าออกน้อยข้อยออกหลาย แต่ว่าเฮาออกภาษีไปแล้ว ให้ภาษีเฮ็ดงานของมันเอง

สะดวก เพราะลางมื้อฝนตกเฮาบ่สามารถออกไปได้ แต่ว่าเฮาสามารถนั่งอยู่เฮาแล้วเฮาเสียภาษีได้เลย

คือการที่นำเงินนั่น ไปใซ้แบบบ่สูญเปล่า อาจจะเป็นการบำรุง อาจจะเป็นสวัสดิการ หรือสิ่งต่างต่าง ที่เสียจากภาษีของใซ้

คันเขารู้มันกะบ่แน่ล่ะวะ เขากะสิโวยวายอยู่ว่าเขาได้เสียภาษีทางอ้อมโดยที่เขามีรายได้น้อย แต่ว่าเขาบ่รู้ไง เขากะเลยบ่โวยวาย

ได้ ข้อยคิดว่าได้ เพราะว่าภาคอีสานนี่เป็นภาคแห่งเกษตรกรรม เขาต้องการเงินสนับสนุนในด้านเกษตร

สำหรับคนนี่ มันจำเป็นเด้ เพราะว่าบางคนนี่คำนวณภาษีบ่เป็น แล้วบ่รู้ว่าต้องเสียภาษีจักบาทกับเสียมื้อใด เลยบ่ได้ไปเสีย บัดสุดท้ายถืกเอิ้นเก็บย้อนหลัง เป็นล้านสองล้านถืกมี

คันให้ข้อยแนะนำ ข้อยแนะนำ ม. สี่ เพราะว่ามันสิได้รู้เรื่องการคำนวณภาษี มันสิได้ไปกู้ กยศ. ช่วงม. หก กับปริญญาตรี

ข้อยสิมีน้องผู้หนึ่งดอกมันจบบัญชี ถ้าข้อยบ่เข้าใจเรื่องภาษี หรือบ่เข้าใจเรื่องการเงิน ข้อยกะสิไปถามมัน

ส่วนมากสิเป็น Google อินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์สรรพากร

อันที่ข้อยคิดกะคือข้อยอยากให้มีเทคโนโลยีเข้ามาในการคำนวณภาษีของแต่ละคน เขามีรายได้จั่งใด เขามีสินทรัพย์เท่าใด อิหยังจั่งใด เพื่อว่าเขาสิบ่ได้กะเรียกเก็บย้อนหลัง

มันสำคัญแล้วกะจำเป็นในอนาคตของข้อย คันข้อยบ่รู้แล้วข้อยกะเรียกเก็บย้อนหลังรับรองข้อยเจ๊งเม้งเท่งแน่นอน

มันกะสมมาพาควรนั่นล่ะ เพราะว่าเขามีรายได้หลายกว่าพวกกะเนาะ เขาก็ควรที่จะเสียหลายกว่ากะ ตามรายได้เขานั่นล่ะ

ข้อยบ่รู้คือกัน แต่ที่ข้อยได้ยินมาคือประเทศสวีเดน เขาว่านี่ มันดี แต่ว่าข้อยกะบ่รู้ระบบภาษีของเขา ข้อยกะแต่ของสหรัฐเท่านั้นล่ะ

อันดับแรกเลยข้อยสิไปซ่อยคนที่บ่มีงานเฮ็ด ให้เขาที่จะมีงานเฮ็ดแล้วสามารถเสียภาษีได้

เรื่องการอาชีพของคนทุกข์คนยาก ให้เขาที่สิมีเวียกมีงานเฮ็ด

ข้อยกะเลือกจ่ายภาษีหลาย สวัสดิการหลายแหล้ว

มีอยู่ เทิงถนน เทิงสวัสดิการจากรัฐ เทิงค่ารักษาพยาบาล เทิงโรงพยาบาลของรัฐ กะเกิดจากภาษีกะเทิงเบิดนั่นล่ะ

อาจสิธนาคาร ธ.ก.ส. เกษตรกร เกษตรกรรม

ส่วนโตคิดว่าโตบ่เดะ เพราะว่ามันโตกินแค่บ่กี่เปอร์เซ็นต์ของโตหนึ่ง

คึดว่ามีอยู่ แต่ภาษีที่เขาเสียไปนั้นมันคึดบ่ได้สูญเปล่าเดะล่ะ มันคึดยังมาคึดในองค์กร หรือว่าชีวิตของคนที่คึดจ้างงานอยู่

กะได้ดีอยู่ แต่ว่าพวกสวัสดิการที่เขาจะได้จากรัฐน่ะ กะสิน้อยลงอยู่

สมควรที่จะไปดูแลอยู่ เพราะว่าธรรมชาตินี่ มันเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคนเฮา คนเฮานี่เฮาทรัพยากรธรรมชาติ เฮาควรที่สิดูแลธรรมชาติ

คิดว่าซ่อยได้ เพราะว่าหน่วยงานรัฐเมื่อได้มีภาษี เมื่อมีเงินซ่อยสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหา บ่ว่าสิเป็นยาเสพติด บ่ว่าสิเป็นการว่างงานได้

อยากให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลายหลายกว่านี้ แล้วกะบริการดีดี สุภาพ

คันแม่นเทียบกันกับการลงทุนหรือการซื้อหุ้น ข้อยว่ามันได้น้อย

มันกะมีส่วนหนึ่งสำหรับคนที่บ่มีงานเนาะ เขากะต้องการเงินที่จะ อ่า ฝากเข้าไปแล้วได้รับดอกเบี้ยมาจักนิดจักหน่อยเขากะมีกะแล้ว

คันถามว่าคุ้มค่าบ่ มันกะดีอยู่ ดีกว่าบ่ได้อิหยังเลย

ถ้ามองในมุมที่ คนที่บ่มีเลย มันกะกะพัฒนาชีวิตคนอยู่ เพราะว่ามันกะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่กะไปยืมมาแล้วกะสามารถต่อชีวิต ต่อคุณภาพกะไปได้อีก

มีผลอยู่ สำหรับบางธนาคารให้ดอกเบี้ยน้อย บางธนาคารดอกเบี้ยหลาย เฮาก็ต้องการธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยหลาย เพราะว่าเฮาสิมีเงินเก็บ แล้วเงินเฮาสิบ่สูญเปล่า เงินเฮาเฮาสิออกดอกออกผลอยู่เรื่อยหั้นล่ะ

ดี เพราะว่าอย่างน้อยเฮาเผลอใส่ไว้ธนาคารน่ะมันเฮาสิออกดอกออกผล คันมาใส่ในกระเป๋าส้งน่ะมันบ่มีหยังดอก มีแต่เสียกับเสีย

ส่วนโตข้อย ข้อยบ่รู้เดะว่าสหกรณ์เนี่ยมันออกจั่งใด ทด ธนาคารนี่ออกน้อยน้อย แต่ว่าโตดีกว่าบ่มีหยังล่ะว้า

กะอยากให้หลายขึ้นแหล้วดอกเบี้ยเงินฝากแหม มันหลายขึ้นจั่งโป่งออก มันออกออกยอดพอได้ลืมตาอ้าปากได้

ข้อยคึดฮอดเงินกู้นอกระบบเนาะ มันคึดมีผลต่อชีวิตประจำวันข้อยบักคักเลยเดะ คันนอกระบบ แต่คันในระบบคึดโอเคอยู่ เพราะว่านอกระบบมันเก็บหลาย

คึดฮอดคนย่างนำทางเนาะคึดสิ เอิ้ว ไปไสอาว พู้นตั่ว เจ้าได้เสียมคือได้บักจกอันใหญ่แท้ จั่งใด สิบ่ลงคึดนั่นตั่ว เพิ่นคึดสิว่าจั่งซี้นี่ล่ะ

ส่วนโตข้อยมัก Fast and Furious เรื่องพวกรถแข่ง เพราะว่าข้อยมักรถ การแข่งรถ การต่อสู้กันเทิงรถ แต่ว่าภาคหลังหลังมารู้สึกว่ามันออกนอกโลกโพด ข้อยเลยโตบ่ค่อยติดตามปานใด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

ข้อยกะสิไปถามว่าเป็นจั่งใดคูบา คือได้ยินว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่กรุงเทพกรุงไทย สิได้กลับมา กะสิเปิดบทสนทนา แล้วกะนั่งสนทนากันนั่นตั่ว

ข้อยตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้า ลุกขึ้นมา มาหานึ่งข้าวนึ่งน้ำ เตรียมกล่องข้าวกล่องน้ำ อาบน้ำอาบใน ห่อข้าวไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเท่านั้นแหล้ว

กะสิเริ่ม บ่เริ่มอิหยังหลายเดะล่ะ ไปฮอดกะไปเบิ่งหน้างานว่า เอ้อ มีหยังให้เฮ็ดแหน่ มีนั่นมีนี่ให้เฮ็ดข้อยกะเฮ็ด ก้มหน้าก้มตาเฮ็ดไป ว่าแต่เลิกงานกะบ่เห็นหัวข้อยเท่านั้นแหล้ว

อันนี้กะบ่รู้คือกัน

ข้อยอยู่ผู้เดียว ข้อยบ่ค่อยใซ้เวลาอยู่กับไผดอก ส่วนมากข้อยอยู่แต่เจ้าของ เฮ็ดงานเสร็จมาแล้วแม่นบ่ ข้อยใซ้มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ เฮ็ดนั่นนี่เสร็จแล้ว ข้อยใซ้มานั่งไถ TikTok ไถ Facebook แล้วใซ้หลับหั้นตั่ว

ข้อยสิถามว่า เป็นจั่งใดบักหำ บ่ได้พ้อกันโดนเนาะเสี่ยว เป็นจั่งใด เซาสูบว่านสูบยาแล้วบ่ เซากินเหล้ากินแหล้วแล้วบ่ ยังเที่ยวอยู่บ่ผับแผบ ข้อยกะสิถามจั่งซี้แหล้ว

ข้อยเป็นคริสเตียนเนาะ ข้อยกะสินั่งอธิษฐานจักคราวหนึ่งแล้วข้อยกะหง้อยลงหง้อยลงแล้วกะเล่น TikTok ไถไปไถมาหลับป๋าหนีจากโทรศัพท์

อยู่เจ็ดคน มีพ่อมีแม่ข้อย แล้วกะยาย แล้วกะน้องอีกสามคนรวมกับข้อยอีก เจ็ดคนพอดี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

พอมีอยู่ญาติโกโหติกานั่น อั่น แต่ว่ากะบ่ค่อยได้สนิทปานใด กะมีแต่ว่าเอ่อ เขาเอิ้นไปกะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ข้อยกะไป ข้อยกะเว้านำไปทั่วไปทีปหั้นล่ะ ถามว่าสนิทบ่ บ่สนิทดอก

กะแล้วแต่แต่ละคน ข้อยนี่ข้อยเป็นลูกผู้เดียว ข้อยเป็นคนขี้รำคาญ ขี้หงุดหงิด ข้อยเลยกะบ่อยากมีน้องหั้นดอกหวา

โอ้ มันต้องรักษาไว้อยู่แล้ว ของมันมาแต่โดน แต่แบบ ผู้เฒ่าผู้แก่ มันกะต้องรักษาไว้ตลอดต่อไป สืบต่อสู่ลูกสู่หลานพู้นล่ะ

การที่สิอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันได้ หนึ่งเลยคือกินข้าวว่าถ่อน เวลากินข้าวในพาข้าวนี่ โอ๊ย ม่วนกุ๊บ จักผู้ใดเว้าอิหยังแหน่ มีความสุข แบ่งปันประสบการณ์กันและกัน

ข้อยเฮ็ดทุกอย่างในครอบครัว ตั้งแต่นึ่งข้าว ล้างถ้วย กวาดเฮียน ทุกอย่าง เหลือแต่หาเงินเฮียนเอง ตอนนี้ข้อยหาเงินทันได้ได้อยู่

มันกะ ทุกมื้อสำหรับครอบครัวข้อยกะสำคัญอยู่แล้วแหม บ่ว่าสิเป็นปีใหม่ สงกรานต์ หรือสิเป็นอิหยังกะตาม ทุกมื้อคือมื้อที่สำคัญสำหรับครอบครัวของข้อย

ข้อยกะอยากขอบคุณแม่ข้อยหั้นล่ะที่อดทน เข้มแข็งกับครอบครัวข้อยกะ แม้พ่อข้อยสิเป็นโรค ยายข้อยสิเป็นโรค น้องข้อยสิดื้อสิมึน แม่ข้อยกะอดทนได้

ข้อยกะสิไปนี่ล่ะ เลาะบ้าน เพราะว่ายายเพิ่น อั่น อายุหลายแล้วเลาไปไกลบ่ได้ ขาเลาบวม สิไปแถวแถวเขื่อนลำปาว ไปนี่ล่ะ เลาะเลาะนี่ล่ะ บ่ได้ไปไกลดอก

ข้อยคิดว่าอาจสิเป็นผลดีกับบางส่วน แต่ว่าสำหรับข้อยแล้วมันบ่แม่นผลดีเกี่ยวกับข้อย เพราะว่าการที่พนักงานโทรมามันกะเฮ็ดให้กะเสียเวลาที่จะต้องฟัง ถ้ากะตัดสายเขาไปมันกะถือว่ากะบ่มีมารยาท

ข้อยอยากเฮ็ดงานที่มันหาเงินได้หลายหลาย มาเฮ็ดเฮียนให้พ่อให้แม่ข้อยหลังใหม่ มาเทพื้น มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ ให้เฮียนหนี้เฮียนสินให้ครอบครัวนี่ล่ะจั่งภูมิใจ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

ข้อยกะบ่รู้คือกันว่าสิบปีข้างหน้ามันสิเป็นจั่งใด อาจจะ น้องข้อยอาจสิมีผัวมีเมีย หรือว่าข้อยอาจจะไปมีครอบครัวใหม่กะได้ มันแน่นอนบ่ได้ดอก

คันแม่นสิไปเบิ่งในโรงหนังกะน่าจะเป็นเรื่อง สัปเหร่อ มันอาจจะบ่ม่วน ตลก คอมเมดี แต่ว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่ข้อยรู้สึกว่ามันเป็นข้อคิดที่ดี สำหรับการมีชีวิตอยู่

ส่วนโตข้อยมัก Fast and Furious เรื่องพวกรถแข่ง เพราะว่าข้อยมักรถ การแข่งรถ การต่อสู้กันเทิงรถ แต่ว่าภาคหลังหลังมารู้สึกว่ามันออกนอกโลกคักโพด ข้อยเลยโตบ่ค่อยติดตามปานใด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

ห้าแพร่ง ข้อยเบิ่งตั้งแต่ข้อยอยู่ประถม มันเลยติดตาติดใจ แล้วมันเป็นแบบ คล้ายคล้ายแบบว่ารากฝังลึกอะ ข้อยเลยย้าน

ส่วนโตนี่ข้อยมักเบิ่งผู้เดียว เพราะว่าข้อยบ่ค่อยมีหมู่ แต่คันแม่นมีหมู่ข้อยโตสามารถที่จะนั่งสปอยล์แล้วโตคุยกับมันได้

ซีรีส์ที่ข้อยติดข้อยมัก เรื่อง มันสิเกี่ยวกับหมอดอก ข้อยจำบ่ได้ว่ามันซื่อว่าหยัง แล้วซื่อเรื่องอันหนึ่ง อั่น หญิงเหล็กศาลเยาวชนนี่ อู๊ย ข้อยมักซื่อ ข้อยรู้ว่าเบิ่งแล้วมัน มีความรู้แหม

ข้อยมัก Deadpool เพราะว่าหนึ่งเลยมัน รู้สึกแบบว่าคาแรกเตอร์มันโอเคอะ มันแสดงเป็นธรรมชาติข้อยกะเลยมัก

ข้อยกะสิเขียนเกี่ยวกับเรื่องตลก comedy แหล้ว เพราะภาษาอีสานเวลามันด่านี่มันรู้สึกว่าน่ารักแล้วกะม่วนเดะ

ข้อยคิดว่าคนส่วนหลายน่าจะเบิ่งเกี่ยวกับความรัก แบบซีรีส์เกาหลี เบิ่งไปแล้วกะอินจิกหมอนจั่งซี้

ข้อยมักอ้ายโน่ โน่ ภูวเนตร หรือที่เอิ้นว่าเซียนหรั่ง เพราะว่าเลา เลาเล่นหนังได้ตีบทแตกแฮงแหม ในเรื่องสัปเหร่อ

มันกะยากอยู่เดะ เพราะว่ามันต้องจำบท จำบทบ่พอกะต้องกะคาแรกเตอร์ของกะละครที่กะเล่น เรื่องของ Batman The Dark Knight อะ ไอ้ คนที่รับบท Joker อะ เป็นบ้าแล้วกะตายไปเลย

ข้อยเป็นคริสเตียนเนาะ ข้อยสิฟังของ W501 เพราะมันเป็นเพลงนมัสการ แล้วมันเป็นเพลงแบบสตริง

ส่วนโตข้อยโตแม่นลุกขึ้นเต้นนี่ข้อยสิบ่ฟังศิลปินหรืออิหยัง ข้อยส่วนมากข้อยสิฟังแบบเสียงพิณ เสียงแคนพวกนี้ล่ะ วงโปงลางจั่งซี้ รู้สึกว่าฟังแล้วมันอยากย้อนแหม

อยากไปเบิ่งคอนเสิร์ตของ W501 เพราะว่ามันเป็นเพลงสตริงแม่นบ่ แล้วข้อยมักฟังซาวด์ของมันน่ะ มันรู้สึกแบบว่ามันพอดีอะ มันบ่ขาดบ่เกิน

คันศิลปินอีสานนี่ มันเป็นไผไปบ่ได้ดอก นอกจากมนต์แคนกับไหมไทย เพราะว่า เพลงเลานี่ดังแบบตลอดกาล

น่าจะเป็นไหมไทยกับอ้ายก้อง เพราะว่าอ้ายก้องเลามีคาแรกเตอร์ในการเอนเตอร์เทน แล้วกะไหมไทยนี่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์

คันแม่นบ้านข้อยเนาะ มันกะสิแนะนำให้เที่ยวเขื่อนลำปาวแหล้ว เพราะว่ามันเป็นแลนด์มาร์กของกาฬสินธุ์

คันส่วนโตข้อย ข้อยสิมักเที่ยวผู้เดียว แต่ว่าข้อเสียของการเที่ยวผู้เดียวคือเวลาโตพ้ออิหยังที่มันสวยงามนี่ โตบ่สามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นได้

ข้อยเลือกภูเขา เพราะว่าข้อยเป็นคนที่มักขึ้นเขา มักขี่รถไปนำภูเขา ข้อยมักธรรมชาติหลายกว่าทะเล

ข้อยคึดฮอดจังหวัดกาญจนบุรีเนาะ ภูเขาเอย น้ำตกเอย บ่ว่าสิเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควเอย อู๊ย สวยงาม

อาจจะเป็น เพราะว่าประเทศไทยมีแหล่งธรรมชาติที่สวยงามแล้วกะอุดมสมบูรณ์ ซุมต่างประเทศเลยกะอยากมาเที่ยว เบิ่งเทิงประเทศไทยนี่เป็นประเทศร้อน เพราะว่าประเทศเขาบ่มี

แต่น้อยน้อยข้อยคึดเดะ ข้อยอยากไปญี่ปุ่น เพราะว่าข้อยคิดว่ามันสวย แล้ววัฒนธรรมเขาดีคึด

คันแม่นเรื่องของครอบครัวบ่ ข้อยอยากไปเกาหลี เกาหลีใต้ เพราะว่าข้อยอยากไปซึมซับวัฒนธรรมแล้วกะคริสตจักรญ้อนเขาหลายพร้อม อยากพาพี่น้องไปนมัสการ

คันเว้าเรื่องวัดซื่อดังในจังหวัดข้อยซื่อมีวัดภูค่าว แล้วซื่อวัดภูสิงห์

ภาคอีสานสามารถเที่ยวได้ทุกฤดู คันแม่นฤดูหนาวสามารถไปเบิ่งหมอกอยู่ที่เมืองเลยได้ แต่คันแม่นหน้าฮ้อนสามารถที่จะมาเล่นน้ำอยู่เขื่อนลำปาวได้

ข้อยคิดว่าการที่เพิ่นไปอยู่นำชนกลุ่มน้อย บ่ว่าสิเป็นไทลาว ไทกะเลิง หรืออิหยังต่างต่างที่เป็นชนเผ่า คิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการซึมซับวัฒนธรรมที่ดี